Fermentation kaisa chamung ni sugar tei starch o swbaimani lama tei alaida nangmani manwui no swlamui mano. Fermentation o bacteria yeast tei fungi rok no chamung ni manwui o dalwuigwui kosok khai o tei aboni bagwui chamung ni kwbangma manwui no bodologwui mano. Obo khaui chmaung no motom milik pathra tei kwbangma sal tonina bagwui fan rwu o. Nwngjaknai manwui no fermentation kwbangma manwui swlamwui mano tei bono kwbangma sal ni bagui tonoi mano. Amo baade bo nwngmungo kwtui kwkha no kwbangma ba komirwui mano.